Misy karazany. Fa gny tena haiko zao da <noise> maka soma fa vita fagnamboara; da tsetsema an'igny ao. <noise> Misy koa moa gny tsy manao an'izay fada asiany sachet avao da <noise> vita. <noise>